Injí mampëreferir ukarú díná umoota. Kom mëënjeej ukarú ná umoota, ukarú cí mëënţíj ukarú tí umiñi wí beenjí kapëcil ná bacënţ injí, manyëlan pëţíj bukal uyáas uloolan bëliŋ tú mëëndoon ţíjank <hesitation> bogas ná iko ayëlan pëţíj bukal bëliŋ uyáas uloolan. Desa, sekirite kak, ukarú pelan umoota sekirite ñaan yëlan pëpambaţo dúu ukarú. Ná ukarú saŋ këţak mër. Me ñaan pambaţo këpambaţo dí umoota rek iyër forse, cúu mëţak mër. Ukarú wí pewuŋ pëŋal dina sekirite dina umoota.